O kaʻu mea ia ia e hoʻomaʻamaʻa nui ina mamake ʻoe e aʻo i kahi ʻōlelo hou, ʻaʻole ia he mea maʻalahi aka ina hoʻomaʻamaʻa kela me kēia lā me kekahi ʻaiʻole hele ʻoe a hoʻolohe i kahi ke ʻolelo nei i ka ʻōlelo mamake ʻoe e aʻo e hele ʻoe a e noho a hoʻolohe a e hoʻaʻo e ʻōlelo me lākou pu.